Ma'ánj ni bin rruhuáj gachuin chunj sisi ki'hiaj 'ngo pitsa nej 'ngo chachúnj nej sani nitaj ataj taj bin si ki'hiá mánj, sani ma'ánj ni bin rruhuaj kini'ín taj ta'nga bin achej riki 'ngo chachúnj nej 'ngo pitsa nej taj sisi chuhua chiñún' ni nitaj niko nej sí' ni'in ki'hiaj rasun ta mánj, nitaj ni'in kiri 'ngo pitsa nitaj ni'in ki'hiaj 'ngo chachúnj, ni chi'i tan bin rruhua kabin chunj ki'hia nin' rasun tan si bé rasun tan ni chiñan' chaj ni kurij taran' ne' cha ne' chuhuá chiñán' sani nitaj niko tu'béj chuhua chiñánj ne' mánj, taj toj 'ngo nej sí' 'na' chej che' ta toj 'ngo nej sí' 'na' ta chuman' nej ta tabe nej tu'béj, sani chuhua chiñún' ni nitaj ni'in mánj, be chi tan bin rruhuaj kabin chunj sisi kabin chunj ni ki'hia man ni kiri'ij chaj rruhuaj áj.